जी बिल्कुल...डालूं अर बठलूं ते भी पिड़ा व्हंदि। अगर जन हमरा शरीरो कोई अंग काट द्योला, तनि अगर डाला का भी क्वे अंग काटला, त तूंते भी पिड़ा महसूस व्हंदि। किले कि एक वैज्ञानिक छा, जूंकू नाम छो जगदीश चंद्र बसु। तून बतै छो कि पेड़ पौधों मां भी जीवन व्हंद। डालूं अर बठुलूं मां भी जीवन व्हंद। त अगर हम पेड़ों ते काटला, त तूंते भी दर्द व्होलु। या बात सच चि।